Bedo biddi babal fere on sai kunna dum to don lartarki heba itta nyibre ha sudu goddo, ko ha sare, ko ha bawo sudu ngam nyibre halli vodai himbe yida nyibre ngam be do hultira. wakkati a kunni do hite waran ha bandu geraade mai sai labbina babal je don no nyibbi warta do laabi tas goddo laran ko yidi pat.